Bhoven fao nang modam nto noo aro kaap noo nzia maa paa bha raabham. Agwo saa a- a akaap onoo azaang bhoven faora onoo gwen nere haozeebọ ara faa ra bhozeebha zeeb onoo gwen nere. nea na saa kuko kpokpora raabhan nere, so kubo okpene ora bhimai faa bheku bhaiso ọ so kpaana nzia reje saa gwa paa bha ramaadin see, ara ro hai, iye ujumene apaa etaahu anum maa hanzang ozama ara bhodro don obhazi mani onoo gwere hiso homopoo hazaa, maa baan o. ona aggwo saa ra okpokpora gwani bhoda agwo saa sạạ bho aunyi aanuntaa ro monang odaam nta raa ku bhokpokpora noo, bhaharara enyina rehon saa bee ahaayaa, esaa ku nya kewune noo, reje saan saan aji bho hum o nto onoo noo, reje saan saan asaa maa dun abhazio akune a kpokpora noo okpaana bhoven faa ra bhezee ara faa ra saan habhezeebọ, agwo aru akaap ọ nta gwara saa re saa rooh ujumune orom gwen munire oro higwa okoho saan haezeeb ọ onang hugwa okoh hamaa chuọ ọrọ ame oro noo gwo ja o sọo sạạ hasạạ nyạ kwam a nire, agwo saa tuu see a saa m ani hezeeb ọ asaa, saa van asạạ asaa fene a saa re. aja bheven bhenne saa kaap bee bhevi mona nwo dam before Nzia onoo opaa bha raabhan nta agwa ra bu bho kpokpora gwani gwani o otaa bheven bee ame ara bhe zeebho ara baa the zee abhzeebo ayobhere bee o bhoven faa re saa ro hao ujumene oro manum gwem oraro nyo kwem saa hazeebo bhama taa aru o, asaa a a azubha bho asaa amang bheven bha ku bhu noono nanere onang akaap ikoo onoo gwen jenne ara gwen jenne ozoraa noo neje re je asaan soo’soo vuvure maa saa bhoven foa ujumene oro saa haa bho yonoo gwem manire haa ma bhun zee, bha maa taa aru o. ora ni moona moo dam nizia lehanoo bha saa bharaabhan rabhaku rakpaasen bhakaabaa bha bemene gwen jene ara gwen jene, bha saa bha rukaabhe saa kharara bhayaa saa rehom ọ bha saa bha rukaabha saara bhokpana o itham ajio okpaana ithen aju o, arabhana ujumine ntu kubha don a mma agwo re abhoven shii faam saa habho zeeb o, ara noo baan baan enang ekpan bho doo mo orom and hee zeeb o, agwo nta ji ne orom gwere oro ara rohop maa ra rezeebo ọ agwo nta gwo jire ozaama a kaa nto jumene aku bha rukaabha saan ne ri noo, okpaana oro ekapan saan hee zeeb ọ ara rohob amo ro naa, anang rohobọ saa re zeeb re, oro anum higwa i suu sang hizeebọ nta agwo agire ozama akpokpora bhevibhevi abhoro noo. Higwa isu ama cheo arabhana bhano a’usere bhoro a anum san ragwa ro hom san antan ntan kubha ehua mnanum ragwa robom san haranzebho nta gwo ajire ragwa ro hom ragwa ja reje sene asa roseb ara bhana agwo gware ozama atar kwe aworonor akar nta ra tan ragwa ja orom a’gwo oko tane sayen nta rajunor ara rakubhareme adon sere aka ragwa rohom otanor. Orom gwere so yeng nta rajunor ara raku bha reme adon sere okab okoh otanor ozama ado bhanor usere emare bhadon soja soro zep higwa bhi hazum, mmoja orom gwa gwo abane vejehoreje sore eze ragwa agwa hakabh ora bheven bere ano ava kpopora bhare bhan, nzia mmaji rekpa sen nor an sakpokporani sabhorono saji rekpa seno bhohimida asanu bhifo ara bhibhongha nor anu bha ohoranor anu bha rajunor nor ozama ana okporgwene a’otatarabe bha gwo ara ame abhoro a’otabe bhevi bhevi ano bhava bhava ayina redah senor dat bheven bemani re ora ba dor eta ebhora bhora gwagwere bho omodoji onyen ovu vura atar aro anum oro onor gwo run zep izomo zomo, gwagwere so ze ota oro nto jire ora orom gwani gwani, bhoven fo- ro gire mmo doro ah ika ane untar ika azen nor orom gwem ora orom gwani gwani, ani bhohoda ozoma a’okar bheven bene bhevi bhevi abhoro ora retor sare na mmo humo odam Nzia bhanor bhaji rekpa sen mma bha ra ehm orom ara gwa bhavu bhakurekpa sen bhakpo kpora bemene bheven bem bhevi bhevi rekpa sen nzia be bhajian bha hobhara orom ara ara gwa. Mona odam njia bhano bhase bha rebhan mmarapa rekpa sen bhayina bemene higbafune sim anire onoho otar fara habhezebho ara fa bhezebhazebho bhoven fa bhodama dam ara fara haodam bhava fe ava bhase rekpa senor bhakpokpora be bhevi bhevi bifo mma bhajian bhahobhara eeh ete adon aru ara mma adonaru